Eni eyinu isen gbodiyam isen gbodiyam na nu mememe ne yor, omene oyin isen gbodiyam nu me me me neyor iyen inum nu me miva yidinu edumedia nu mivamu yenu utanny me, awu oweite mi ta esi, okonu meta esiyor inum nu mi me mene mivon nu ovie nu ukur miva mi semine moutuye, utie megen amin, aminyor ovuwote kom aminyor ovrete kom konu amin muvreyor nu me meta esiyor iyan esinu owu ovu muta iyan esinu atumeva meta iyan esinu atume say meta, esinu atume ni meta okonu esiyor odukon, oyo ubow nu eva mata esiyor esinanu metayor muyi atume va, unuadokur aboo unu- okumkuv abow, ojukro iri, nukro inum nu evameta esiyor iyo inum miju mu ivom ukur, okonu meta esi meta esiyor, ekrenu oqbanke em mekpe kpenu nu me wola, umu movreyor eni ewole, oyinu inum nu ovuno ojukro ovamudi ma otule do inum nu enimemene mamu, em meyen bawnu osom nu komi soke ojukroyor eki me dima, eni edimde, enime konu isen, isen, mekonayor ikrere abow, igbra abow. Iviom abow, igagila abow, isisi abow, ado esen nu ekotom esen idoro abaw ikperiye abow, ado esi nu eko toma mu esi, esen nu eni mekuna nuabow muiwin ojukroyor gege eni edim mekuna eni ekonde isen yor yo eni mekro tamu esivivi, mekro yiyi pel eda, oyi eda- o ivim ubuso o, eni mepel eda nu eni mekrota dima eni epel edayor me gen esivivi nu osom oyi ivom ehowo, oyi apabi eni megena nu enimeta eni etate mekro soke ojukro yor esokete ojukroyor meta mu akuiqbogbom meqim ojukro yor mu akuigbogbom, okonu me gim ojukroyor mou akuigbobom yor mekro ke dima eni edimde, umuudokuv, o unu- ukumkur, ekikre, owei vro weivro moisemi me mu iwiamin nu enime dima edimde, ekrenuogban ke, eni mi yese aminyor manu isenyor ibaw kuye, me giin ijukroyor mu baw nu apabiyor mamu isenyor isire yorkro eni edimde dow mum nu iwol mu iwin ojukroyor mi yaw, ekrenu ogbanke eni me kon ivromo ekrenu oqbanke me kon ikirere, ekre mikon ivirom, me kon igayila, igbra, isisi, nu, iyan ivonu ikri burnu ojukroyor miyorkro <hesitation> okonu ekonde mu bawnu baw ma yorn mu ivom ukur meda tamu esivivi uboyo nu eni mevu mene mu ebew, ebew, ebew Emene ye ma- a do aminiyer eni meyan amin yor usumuvre do eni mekro tamu bawvivi, mekrota dima, okonu medimayer ekre nu oqbanke iwadune ne mi lomeni, ekrenu ogbanke eni evun adabaw evu medima, ekrenu oqbanke ekrevon adabaw edim eni ekrome yonu ne inum ubaw nu iwiwo iva jan oyor ubowmu ya dima, do eta dimde do eni ekro mekon esen yor, do <noise> evonu iri eva mesemine <noise> do di iri nu eni meta do inumo mene okonu eni ewole vor mejamu okpei megenu aminyor aminyor osomde amin yor osomde nu evon ipoliye evumesiye do me gen mejakpene aminyor osomde medu von ogro me va sima, esimede me kon ipoliya ka ipoliya yor ivowo do eni mesona, eni mesonu ipoliya yor ma-̄ā meye, eson, eson ipoliya yor eyete yor esiyo nu ehimeva yonmu ivom mu <hesitation> utowo ekpo mesiye, me kposiye mi ju ma-̄ā amin osomde eni ewole do eyawte ipohye eko kote mu ivom oku, eyonde amin mu ivom, eyonde amin mu ivomdow, unu adukue odokote bawnu meto do edeyeta. Meyen amin yor, oho amin mu yoku maka motu tul baona tro ono sowedu amin yor osomde, ekurenu ogbanke amin yor omasona bawnu eni etuu mesiqe yorke meja kpene amin yor imiger meda siye enu yuu me siye iri yor ma- a eyresete, okome siye iru youu misiye tatul ekro ri <hesitation> okome siye iriyour, mogen okonu okome siye mi yuu ariyor. Oselene ma tuon esen odinka nu okikrea do esiyor muderi mamu esen gina odite ekrenu oqbanke esen yor mu omina nu evo mesise ariyor ebro me kpasimu igala do esen muoqbanke odin esen ginadu utuwe de omina yor odesete do eyiesiyor okome siye ominaka muvra bawlo ari bubow, me tuweya me konu esenyor, ubowyor kpei nu eni me va siye iriyor ma- a meta vresa evtesete me ja kpene aminyor, aminyor ovowote owunenete baw ekel de tuwe iri yor kre me tuwe iri kikre ma-̄ā me vrese ekrenu oqbanke iriyor nu eni me siye yorka, iri yor, okonu me tuwen ikikre mevresa yerka, ovui ka esen ovu ka eni ewane kon ekrendu oqbanke isiri ovuu kpi nu eqiewane kon. Esiye ka ini me konu esen na eni eweike me vonu esen yor me vayl tul tur, inu eni me wene der eni me der, ekenu ogbanke esiyo oyi inum nor evo ikp po evo me siye, do me breyena bavo nu okpo kpo mu tulekom, eni evom ugbo nu evo me kon okpo pko yor me vaasi ye esiyete megena me gine ma ugbo yor muteya mu dow amin yor me dowo amin yor ma eta vresite do me da tuwe ojukro yor, etuwede ojukro iyor de esen nu abo me sise isenyor me da kriye me kre wonese okove me dakro va siye iri yor do ikpol ekre iri na nu evon opko kpo eva me siseyo iyor nu isen igasimidiya adowe nu isen mi lavu do esiyete iri na evre sete do mekro ja kpene amin yor, me kpene amin yor ma- a do igbra mi dianke iri nu, me fiavry iri yor kre mivrese ekre nu oqbanke wo aboko mu genadu eqbra yor okro nu gbere

Do iri yorka oho ma ta baw nu udesen ma kro yituladu isen yorka ivoyite ikpoi ekre enu okridian ma va yihine ida baw ma deya <hesitation> esenu ikri voyite do ekre nu ogbanke akro von iyor ava. a semine mu adu iri vivi ikpoi ekre ekrota do udiom mi gumi ma- a ayinu aminiyo okonu maya yan iyo ikpo ekre akrote esiyo nu inum imu yiya ukur yor yi gbam iyinu inun nu ikra okeve uboyo ma yedi ukur yo ma- a mayi dian mutaye ikpoekre oyi amin oyin idiomdu akro diande mu ivom ukur amesete do ukur mu dow amin yor ma- a mutatul bu nu mi akpen okoma yiya ma makro yiyi gbe uboyo nu me me ne yor oyor ubownu eni eya meta esi iri ekro dar esi iri oyin esi vivi me soke ojukro me soke okrere me soke okpo kpo mesoke okpo kpo asoke nu okpo kpo do okpo kpo oyi unu mu kar utum ma soke mia- a amin mu vowo ma amin nuta vre mu kre kinurie vowo ka akon. Do oyinu okpo kpo nu mu dianadu asuka du ubuvo ka ukur ovo wote do ekrenu ogbanke asuke do okpo kpo yor ovonu ojukro yor mu viyi wol mu amin do akpote omina asikeyoyi nu mu vaja mu ruviya ma mata tuweya do okpo kpo yo odronte mi wi ojukro yor ovute miiwin ekre nu ogbanke owei ovu kpe owene tuwe atume va atume say mr tuweya meya you mu vom ukur etule me sise ipolewei meja me sise ma- a iwin mi kimin dowa ekre nu ogbanke atain ikpokpo ikro dote oyo ubow nu esi ojukro sokeu ojan do ekro dar mu iwin ojukro sokem me ta esinu mr kon igada igbara nu me vonu ivi meva kpo ivi kpom inum ma me ne me von inum na eva me kon ikrere nu eva me siye iriyo ma yor na oyonde ayonde di mi ja ma- a amin mu vo bowa komu ta sise du ikrere meva sisi iriyor iwole ka iwin yorka ma suna asumde ma som ma- a mata vrese mavate esiyo okonu ma wole esiyoyo amin mu vre nu ava mata okonu amin abow mu vre yor oyor ubow nu abow ma kpo iriyo ma kpo ma- a mata vrese. Okoma kpo vrese yor ekrenu ogbanke ohonu akimine ma ya ka ivo inum ikro diande ekre nu ogbanke oho ma jama nu awei muta wei mata tuweya iriyor mate kpokpo iri yordo ivo vra side mu igala itany nu bow iva kono hinete ma do ikro gbete ivo iva tode mu ekon ulala ikro vadiande mu ivom amin wo ikodi ikro fibate ivo isen vivi ikro di bawte oyo odier mu ma nu ijakenu onuesita do ekro der mu iwin yor nu <hesitation> okrere nu evame sisi iri isn nu ogbankr okonu ikrere mi bene mu ukur yor ma nu ima wiyot iyor nu bow eblema sen ekre nu ogbanke ma soke okrere ma- a iwin midowa okrere odian my iwin ojukro ma soke ma- a iwin mi me du wa odian miwin ojukro do ekre nu ogbanke osuke do mudion mu ivom oko ma kro twin ma mayor mu ivom ukur ayode mu ivom okur made yon amin mu vom okur mada yikro mata baw nu ikpen oko masiye ekre nu ogbanke okonu ayi va mata yorka yor ma kriya ma yonde muivon ukur akri yoride movon ukur nu ma siye iri yor okono iyor nu ima wo nu mibene mayor iyo ubonu akro vama siye iroyo okonu ma siye iriyo mayor. Ekre nu gbanke okonu ma siye iri yorka isen ikro dite ariyo ikro yorte oyor ari iyorde mu ubow unu aduko ekre nu gbanke okonu utwe mayor utuwe de utuwo iri yor udovesete mamin but ekrenu ogban ke ako asu vona osenekem nu. akro yorw seyi eri yor ma kumin dian mu ovai ma mese awei awei awei do ayelde oviw ki kar akro ta tule oho mata tula enu iboro ekro kprote iri nu ekriyawte ekrenu ogbanu ohi meta tulq enu iboro efa- a vrite iri na inu siye mu okpei utu do inu asiye mu ukpei utu miyike tuwe. a mate virese ekre ogbanke miyor midiya ekra nu ogbanke ikodi ikro kon tenu oso kperle te du ma konu inum teyo abiye nu igbara nu adu isen ekotoma mu isen oyo ubo nu esi eri ivajan do ekre nu ogbanke biyin okon nu medoko mu evon ikpra eva siye iri yor do adukite inum nu evo mebo ma va kon ikprayo ma amin mu vre ava tote mu ilala do diande do a bote ikpra <hesitation> maboyo do esiyo ikpra mudiana ikpra iyi diana. Ma da kro ja ma- a <hesitation> ma gbodi iyor nu ma bime okonu ma kon ikpra ka mada kro yaw ikpra na yor ogur nu mayor ma dou amin meyaw ikpra me yor mi vom egone mada puwa ma tam ivom ukur ma kro wa wola ubow nu eva me seyi iri ikpra okro kiri mu ubow nu eva me siye iri ukpo kpo okro kiri mu ubow nu eva mesiye iri ipohiya ma wola makro vayi siye ma siye iri yor ma- a mata virese mukro ja kpene inu akowene kpene makro yi gbem mu vuvai ohonu amin osonde okonu me ta tuweya ekre nu ogbanke amin yor ukro muta utobro nu moi makro dianke amin na muta utobro nu mi yor mie yaw ma- a ovulom gap mu pumi do mi win igriri genam oso ekrenu ogbanke oho nu mata tuladu imoyaka akon akro da yi gbe ubow utroke uboyor ekrenu ogbanke oso oyan abamen oso oyan abamen oso abon nu makuna do ma kon esen nu iwine nu ewei kre me dokom avon ibi ava kob ederemu iwn yor mata esivivi meduku ma mu evon igadaga ijukro do ma teinse iju kro na okoma teinse ijukro na ova muta du mu sense okon ogadaga esen odite du enute ijukro yor enute amin yor do amin yor kwete do ayawdu voyo vap vap vap vap do usugboyoyo oho mata tuladu esen yor ovonde ojukroyo. Mu vowo vowo bowa kumo ta sise do ikrere muva sise ivi yor iwole ka iwin iyorka ma suna asunde masun ma a mata virese maya ta esiyor okuno ma wolo esiyo yor amin mu vire nu ova mata okono amin aboko muvireyo oyor okonu ovu ma kpor iriyor ma kpo ma- a mata virese okono ma kpo verese yor ekrenu ogbanke okonu akimine maya ivo inum ikro diande ekronu ogbanke okuno ma ja ma- a nu awei muta weiya mate tuweye muta kpo- kpo iriyor do ivo ita side mu iwin igila itany nu baw iva konuhiriete ma- a do ekro gbete evo ekro va tode mu ekon vlala in kro va din dem ma min ivo abow mu ivom amin nu ivi isen vivi ikro di bawte oyor oder udiev monna no ojake uno esite do ekro draw mu iwin yor nu edokom me sake okrerere me va siye iri esokete okrereyor ivo isen nu ogbanke okuno ekrere mu bene mu okoyo ma nu ima woyor iyor nu baw eblemasen do eta suke okrere ekrenu ogban ke ma soke okrere ma- a iwin mu duwa okrere odian mu iwin ogikro ma soke ma- a iwin midowa ekrenu ogbanke makro tein ma ma yon mu ivom okur ayode mu iviom ukur m kro ye yorkro muta mubaw nu ikpen okoma siye ekronu ogbanke okonu ayivo mute yorka ivo iwote do iyor nu iwote ma kriya do iyor nu iwote ma kriya ma yorn mu iviom ukur ayonde moivom ukur nu ma siye iri yor okonu iyor nu ibaw wo nu mibine mayor iyor ubownu akro vama siye iriyor okoma siye iri yor mayor abokomi benoyor ekrenu ogbanke okonu masiye iri yorka isaen ikrodite ariyor ekre nu gbanke ikro yorte avi oyorte mu ubow umuadoko ekrenu gbanke ukano utuwe mayor okro tuwe de utuwo ariyor odesete mu iwin amin but ekre no ogbanke okro von osen kem nu markro va meni madu ma siye iriyorbma vresay mada kro ja kpene aminoyor ekrenu ogbanki asiye nu iriyor makimi tadian mu vovai ma mese awei do ayite oviyor kikar ata tule ekro nu ogbanke oho mate tula enu iboro ekro krote irinu yor eyawte ekre nu ogbanke oho mata tula eni iboro ekro kprote ivi na eyowte do inu asiyi mu okpei utu do iri yor igriri genam oso ma yike tuweya ma- a mate viresey ekrenu ogbanke ekre nu ognanke ikodi ikro midi isen yorkre ikro mi vrese imum do olkur yor uvote nu igbara nu aduesan nu ekotum isen oyo ubownu eseyor ova jan koinuina ma iyor okome doku me von ikpra eva seye iri yor do ekenu ognanke iyin okonu me dokumu evon ikpara eva siye iriye do a dokite inum nu eve me bow nu mava kon ikpra atunte muilala amin mu vre do a diande do abote e <hesitation> ikpara na okonu ma bo inum nu evo mi kon ikpra ma noyodo esiyo ikpra ma boyodo esiyo ikpra mi fiana ikpra iyi diana migama a ma gbodi vre sete ma dakro yor ikprana madov amin ma yi ikra ma yorn miyi equne mapuyaw mapuyaw tamu iwin urkur makro wola ubonu eve mesiye iri ikpra okrim ubow nu eva me siye iri ukpo kpoi ikro kre muiy ubow nu eva me siye iri ipoliya ma wola ma vra siye ma siye iri yor ma- a mada vrese ma kro ja kpene inin ma kpene ma kpen akrowene kpene makro gbe mu uvovai agbete mu vovai oho nu amin osonite oko mate tuweya mate tuwiya ekro nu ogbanke amin yor okro muta utobro nu mi ma kro dianke amin yor mu ta utobro nu miyor ma yi ma- a ovulom gbakpmu pomi do iwin igriri gena oso ekre nu ogbanke mata tula do imuphor ka akuu akroda yi gbe ubow ofroke ubow yor ekrenu ogbanke oso oyaw nu obamene osoo nu ma kona do ma konu isenu iwine ne ewe eyi tula me da blema ovon ibi ava kon mida der mu iwin iyor dokumanu mayr esivivi nu edokoma mu mevon igadu ga ijukrow doma yiese ijukrona okoma tiese ijukroma ma ta yor do mu suwene okonu ogadaga esen odite do enute ijukro yor na mini yo amin yor okwete ayite oviyor vap vap vap vap ata tule do usogbo yo yo esen yor ovonde ojukroyo ova tiede do ma nu abow ma avonde ojukroyo ma tuwe ojukro yor.